Poat i kekerek not puna, na ku ka a to hatatei. <hesitation> Toukato ire i ka as a tena. Poat to hatatei, kan poat, poat i karous ao tuo, <hesitation> na ku nate in- in kame nin mes nakain <hesitation> ne mangin na tara gue youh, bae na habos e nimat ogun. Na habos e nimat ogun bae na hate gue kawo bere tete, "Ne- ne nimat kuru ogun, mei tuan na puna to hatatei." <hesitation> Toukato ih ka as a tena. Men mei puh. Hare ni pion as, e tara guna boak on. Kao pan, tsi papean, habos e nimat orih bae run kaka orih. Poat e na hakap papean to hatatei, erun <hesitation> kato petas orih bae run e kui domo mangin run. Mei- mei ba nimat purun. Kobe tara pugunai youh, <hesitation> tsipan ire mei an raeh puh. Tinasah, <noise> mahut o nit tuan nu puria nit o sah ke hatatei dinao papean i pion, mei an nate puria nit i youh. Koba tsi nimat ire ka kuru as tena manas. Tara guna kato as dio kao papean i pion. Habos e nimat orih put a koma na purun to hatatei.